Toniini walahiite jei nduubu mi tefan laawol feere ko waddinta am hiite mi tefan woodi soolaaji malla mi heba generaato malla bo mi anda nomi wadirta mi naftira be man